Biby hoe hitako kalita zao: <hesitation> i éléphant reny, dauphin, regny perroquet regny, tabalaky. Zay zao mba haiko hoe biby mana- hoe matsilotsilo say.